auname ngaa kaka nə kausa tiĩrwa, emna ma kən u kaah yi nasə bəss a puttǎǎdliwa mai ūwa maa təne ngə sem me kwangto a sínwara, ūwâ maa təne ngə ma kwangto abin kənwâ, emnama ɗem u nga təna təna ndən seẽ sə maada usas tautswe usiyo kaah yi wee ndə nawoo, kə ngə kaã ngaa yara ma ɗəndaꞌira ko kuma kə kaã nga yara nga weɗaꞌa bəkake u yin weɗasə mai ngaa yi maꞌâ mee ngən yarsən yauwa emnama bə kən ngaa naa, ma alaute ma himbo ma kwalara ma pirso maa teelum ma yaꞌa mɛ mbəss peereɗem u kaah yi na ndəsə kwangto maí kə ndə sêě seẽ kə ngə wa bəka u ngən sesə a ûyǎǎge ba kə ngə kǎǎ ngaa to ngaa na yi se nga pee ma himbo ma kwəara bə ngən sesə təne təne ɓa kə ngə too ngaa na, kaah yi na ndə kwangton mei usu siyo kən ngə kaã ngaa yara ma dənda hana ngə fisə dənda mee ɓola hana ngə tisə dənda mee miní mee ngə yarsən feẽ ma siyo ki yi ma mei yas tiĩri yin sêê səya yín yarsən yara hana ka yi məs məb, yaa ɗaaso ɓaata u andəkwaā re ɓol wa ma kə ngə kaã nga yar ma dənda kwang mee ndə pee hana kayi gwang ma kiro rə mee yi kura dənda səra məbməb nə kə ngə hoo pee yisə ɓa, ngə maꞌa ham yi pidsəbara ngə hoo yi wawa. yi kura pabɓisi yaa yín sēě sə səyawa, təmkâ, ɓə maase təmkaã ɓən kurum minda wonon mee sə koa wanda ma ɓaata sən wa wanda fiding mind təmkaa ɓə kanan patatən minda kansə puwəsə minda kansə pu sə təmbs umia hamfidingga, yaake mee təmkaã ꞌiss yi fədkəbə dənda u yín yar bəsə nam yi hiĩ bəsə ɗanta u pam bəsə wa kəi kaa yi yar himbaꞌiss, kəi kaã yiyar ləm kǎǎꞌ ma dənts fín fín fín fín kə ɓə piɗ ɓə mədkə kwéě re ɓose ɗibiɗ kə ɓə fəd ɗur yi ɓə kwaka naa ma maaso kəsə koa wanda ma naa minda ɓaatan bororaã mínda ɓaatan, palasra tensa ɓaata ndə uda sə koa wanda naa təmbasə pelelele sə ɓən kos ham na mbəraã ɓs ham mbəraãɓa pədəm a sersera, ete ki yi kaã yi yar naꞌusu ma dənda, ete ki yi kaã yi yar na usu ma bə yi fəd kəsəɓa mei keẽna wǎ ndə kur usu kal ɓə maꞌǎ mee yin yar ɓən yar wa kéé ete kiyi mədkə kur usu yi bə yara yi ɓən koa hawn mbəraãɓaa yi yara yi ɓən kaa hanu mbəraã kiyi kaã yi yar na’usu ki yí kaã yi yar auname ‘isi yi wo yaa ma yaa kaa ya koa lumu yi ko yi fanga kiyaa yar ma dənda ɓaats ɓaats em nama kən u ngab kaã ngə yar ma ɗən tawa ra ɓə kən kuma kaah yi wee ndə nawoh, pə kaah yi wee nɗə nawon mei hwəmai sə sem ms kwangto abínda kə wər ngən koko mee nga ma ki yi mono. Pə ǔwâ hana ka ngə yarsə yi kors usule ɓə mei kaah yi le ɓə mee kə ɓə təraa sanglo ɓosoto əɓə war war ra tene tene yi sem ma kwangto mee miniu kaah yí wee ndə ɓaawon ee ûwa’ mai u kəsasa kaã sə sěě basa tandawa hans ngəsə ɗuru, ǔwā maí hans ngə tomtomi ngə pəts ngaa yara yi duru mee ngən nasə mbəseyaa yi kad mee kəi tom munamw u ki yaa kaɗa tamɗa mee ngaa na mbəseyaa yi tom auname dunya u kəsaa sěě wa ra, sem u tanda mei har mee ngə bə kə ɓə kaã wo tanda kə ngə ɓən sěěwa kaah yi wee yí wěěrə bəsəsan rəbəd a tiĩri hun meĩ ɓetɓa maa, ǔwǎ maa ma ǔwǎ maa pń-so, kwaꞌara hímbo na, alautī ma yaꞌa, ma teelum mee a ûwâ maa kəsə kaã sə ɓə sēěi dursa sə ɓə pa mbəsayaa, ɓə se kə sə kaã səɓə yara ma dənta kə ɓə wo hana əndə biss hana nɗə timirs meyǎǎ hansə u ndən wərsə ma nûsvâ sənda a hansə ura kwang kwang səɓa ma mee ndə auna me un yarsə mee pee ndə auna me un yarsə mee pee wê ma kə ngə wərə, pee yi sem təne ra pə yausə aa timí yi koyi too bə ɓa kaa yara aa timi koyi too bə kaa timí ma ɓəɓa maa mee koyi tuku, a han tuk parebla ma too koa ti a mbara yi koyi tuku wərə əndə na dem moo ts ban yar miirs men tomsə tinima wara kaa kaa bəka mbara kaa wa yǎǎyo kaa tomni mee miniu kaah yi weu ndə kěēyoo kong embaɓa mai. Kəsaa sək tinímsaɗuru kəsas tomei tants meí ûwâ nə nɛsə kwangto a ɗura ɓoranin peera hana ka ngə bəd ma dəda nara hana ka ngə tomromni ngə pəts ngaa yar yi wo gwang ma ngiĩga mei kə ngaa timí nga peeye a daaso ɗuru mínɗa yi too auwe a ham kau yôrmaɓa men bə ɓaa sə ksə mei kaa tom kwatanci maa han ka kahng bara pee yi nəd daram yi weɗe feele ꞌisis ausiyi yi laba ɓaa tiĩ monee a ham kauyôrma ɓa yaa wo har ɗuru mee ɓaa tisə an kwasiraya bəba akaã tomra ɓaats emnaba hana ngə bəd minimini ngə kad tas irín siyi ra mee kaah yi wee keẽyôn, yí wee bawon, yi wee mədkon meí akwai emnama u kəsas seẽ sang towa sə sem ma kwangtora akwai em nama u bəsə ɗurwa nə nasə kwangto mee kəsə kas sə ɓə seẽ sə ɓə yar ma ɗənts fín fín kuma bə maꞌā mei uira mai pnale yín yar tən yara ûwâ maa paale yin kwaã kən kwaa kə. peewa hana ka ngal kwaãkə kwakə ma yín maꞌa’ mee paane yi təblə kudan ma niĩna mee ndə ko hanaka ndə hana kan himbo mee ngə təblə kuda ma yi maꞌa’n meé ngə təblə kuda təblə murəkuda yi maꞌa’mee ngə təblə kudan ngaa kuna yas sanglo ən kaã a fədkə, bə yene kyaa sək ɓa yin kaã yi sə maaso mee a daasuduru ən kaã a ra hurtu aa ra langtang yi tung bəsa kən ngaa təne yin tungsəwa ən yərsə ma neme yí wo bə təne yín səksə ɓa yín sək maaso ən na sə bəlaɓa ma yin fədkə yín pər yi lab ngaa təne ngaa yin səksəwa ngən yarsəma ɗənɗa ma ki yi kaã yi wo ngaa təne yín səksəwa, kaahyi wee yísə ɓaa irín siya wam rəbəd mei u kəsaa seẽ seẽ kən u saa sěě sěě ra kən u kə baa sěě kwěe̍re ɓose a ɗang lo ma kwangto wâno ɓawa bə kən pə u kəsas seẽ durwa mei sən taa hana kasə yar ma ɗənta kə ɓaa wowa bə kən ɓə kwakso pee pee hana kən ndə kau ma bə pelev u siyo kaah yi werkən mei ɓosa bəkən a puttǎǎdiwa maa nbəd.